Pues ko'o naj dun oy maw idayn jue jedun ma'okep xëmnë jawi'in t'sip xokëp y kap ti'i taj mayëp kap ti'i myaj ko'op myaj madyakëp jadun dun oy mabë.